Anee eng komastap chego amu achame chegoo, ayoi chegoo awokee akanyayoo akakany kouryo koyaurtos asut sotee sachape mursii. Andeni petusyek somoki, konepo angwan ope, koyeka kama amuu kamache amu teche porta. Amuu ngamisye ake akiru kokiek sawa, aya kokeny koo tuguk alak koo che chekimache achek en keny tuguk cheuchoe sorok kesikchi kotokotekak porta.